Taullega ceritai tentang anre-anrena Indonesia. Ero anre-anre ko Indonesia, dekke ega. Apaqna, megato kamponna. Setiap daerah ero meg- beda-beda anrena, beda-bedato aga selerana tauwe. Pada ko okko Sulawesi, rata-rata anrena mapejje sibawa mapesse, nasabaq Ogiq na Mangkasaq e napoji ko marasai anrewe. Pada ko Mangkasaraq, anre-anrena iyanaritu coto. Ro coto e, mega laddeq rempa-rempana baraq marasai. Yapo idiq okko Ogiq e, engkato yaseng konroq. Pole okko daging mato ero, tapiq bedatoi rasana, megato bumbunna aga ero baraq marasai. Yako okko Jawa, maegangngi anre-anre iye macenningnge na mapejjeto, nasabaq tauwe okko Jawa napoji anre-anre macenningnge.